﻿Papaka reta mbaeti, mopeti, mokoi, mboapi, irundi, pandepo, ova, siu, juri, sau, payandepo, jokgüi payandepo mopeti, payandepo mokoi, payandepo mboapi, payandepo irundu, payandepo pandep, payandepo ova, pyandepo siu, pyandepo sau jare mokoipa